Ny olana am' le fandrahoigna sakafo amina tany misy mandomando be regny matetiky tany kaofa mando loatra le raha maniry aminazy môra lò de kaofa tany mando be zaigny na anao ôhatra hampiasa ataigny, ataigny legny zaigny sarotro andrahoigna tsy masak- tsy mirehitra laste de ny charbon koa lasa sarotra andrahoigna be le charbon.